Pue ñuú ne īꞌa ne xúꞌun ne davɨ iꞌa kanakueꞌnu kɨtɨ ne kādā iñéꞌnu tɨ ne dá nté iñu ñoō ne kada kuii dɨvɨ kai ñu kɨtɨ́ ne puesi dɨvɨ kādá kaꞌni u kɨtɨ ne tini skéé kaꞌani kítɨ ni dɨvɨ kueꞌnte tɨ tí ña te niate nꞌ kakáꞌni u kɨtɨ i kaeꞌɨ kanakueꞌna i kɨtɨ ne kāda iɨꞌɨ kuéꞌene tɨ ne kada tuꞌu u kɨtɨ sa kui ntute ne kuído ntute tsɨ né kada tūꞌun u kɨtɨ kādā iɨ túꞌun ñu kɨtɨ ne táva ñuñɨtɨ tɨ ne kada dɨvɨ nakuxi ú kɨtɨ nanto o éantɨꞌɨtsɨné dɨvɨ nɨ ñɨ cáta tɨ tāvá ñu vi kādā intɨꞌɨ ntōo tu né kada saun ī kɨtɨ kɨ̄dɨ choꞌo tɨ́ vi á ma né dɨvɨ kachōꞌó ne ɨ áma ne dánteuvi ora vi uvi uni ora vi kada dɨvɨ tii choꞌo tɨ vi kādā intɨꞌɨ choꞌo tɨ́ ne kada dɨvɨ suun ñū dɨvɨ vinú tɨ vi suun ñūdvi dɨv ve ntoo tɨ́ vi suun ñū dɨvɨ ñɨɨ tɨ́vi suun ñnɨɨvɨ tɨ́nɨ̄ kɨmi tɨ́vi asú tɨ vi suunñū dɨvɨ ñaꞌa tɨvi trana tɨvi kada né kóꞌo i kadɨ ci ūni tɨ́ ne pues kóꞌo kunu ján porke komá o ntute é ñaꞌa tɨkade váꞌa io a mañáꞌ kade váꞌa uní a ros tɨ cí ntute ñaꞌa tɨka de váꞌa ī ne puesdɨvɨ kóꞌo kunú kakuch u ni né kada kueꞌe táꞌvi i tɨ vi adɨꞌɨn tu ne a kié tu tɨ́ nda nē ngaikunténi ne ña ti dava ña nēíkuntéꞌni mi kuēꞌen chi ne dɨvɨ kúñū kuin tɨjan nakaꞌan kó dɨv ne ikuñū kuiin ña ña te kúñū dɨvɨ neidɨ́ꞌɨn tɨ janpuēxúꞌun kɨtɨ ve xi ka ne puēs ni na kantɨkachoꞌo tɨ́ ce neé ɨɨn hora neé ichoꞌ tɨ chee ñaꞌa kachōꞌo tɨ che é kaꞌan cha o dɨvɨ nāꞌa chi dēi kɨtɨ i ne váꞌa chi vitā tɨ́ ce.